أتوقع أكثر شهر حرا شهر سبعة وثمانية يوليو وأوجوست أكثرها برودة ديسمبر وجان January أكثرها رطوبة بنحكي بعد شهر سبعة وثمانية وأكثرها جفافا سبعة وثمانية والله مسيطرين سبعة وثمانية.